हमरे हम्मर घरे खाना पकाइ बिरिया, घर परबारके तहनि खाना पकाइ बिरिया स्वाद आउ स्वास्थ्य ओहके मिलाके धरेक तहनि तमान मेलके उपाइ अपनाइ सिक्ति । खाना ओहके स्वादिष्‍ट बनाइक तहनि खास करके बजारमे ते मेलमेलके दबाइ मिलल, केमिल मिललओला मरमसला मिलतियाँ । मुल ओहके प्रयोग नाइ करके हमरे अपने घरमे मिलना लासुन, धनियाँ, प्याज, हरदि आउ फेक कैहदेउ मरमसाला प्रयोग करे सिक्ति । जेहके तिति खाना मिठ रहनाके साथे हम्मर स्वास्थ्यके तहनि फेकुन बहुत मजा रहता । घरका मसाला डरबो कहलेतिति आर्गेनिक रहता । आर्गेनिक कारण तिति हम्मर स्वास्थ्य ओहके मजा करैता आउ फाइदाजनक रहता । अइसन मरमसाला डारके पकाइल खाना खैलेति परिवारके स्वास्थ्यमे फेकुन असर नाइ परता एनिकि घरका मसाला डरबो कहलेतिति । तेनामे जेदा मरमसाला नोन, तेन प्रयोग करबो कहलेतिति हम्मर स्वास्थ्यमे फेकुन नाइ मजा असर परता । जेहका कारणतिति ब्लड प्रेसर हाइ हुइना, ठुल्हहैना जेदा, कबजियत हुइना आउ मेलके फेकुन समस्या देखा परता । तहिमारे ठिक मात्रामे हमके बजारहा मरमसाला तिति फेकुन अपना घरे मिलना मरमसाला प्रयोग करना मजा रहता ।